A na ntsia nt'ala nexina thunua xrajuan ndajna chjan jnayuba ko xrajuan ndajna ndithu thujndi tjika xu'u xu thunua ya nchi nexin. <noise>